अइसें कई जानवर होला जौन कुदरती बहुत बदबू करेला। लेकिन कई कई बार आम जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर ई जानवर गंदगी में रहे से और ना नहाये से भी बहुत बदबू करेला।